אויב איך וואלט געקענט טוישן עפעס אין מיין לעבן וואס איז געווען וואלט איך געוואלט טוישן די סקול וואו איך בין געגאנגען ווייל זיי האבן נישט געוואוסט וויאזוי זיך- וויאזוי צו דיעלן מיט מיך, און וואס צו טוהן, וויאזוי צו מאך- מאכן די בעסטע פון מיך, איך וואלט געוואלט גיין אין אביסל א גרעסערע סקול וואס וואלט יא געוואוסט וויאזוי זיך א עצה צו געבן